طبعا يحسن الفن من المجتمع، من خلال الرسائل، علشان الفن يأثر بشكل كبير من خلال الرسائل الإجتماعية، إن كان من خلال الافلام أو المسلسلات ،أو من خلال الرسم، في رسائل صحية للناس علشان يكونون خلوقين، ومنظبطين، وعندهم إرادة.